منزل أحلامي يكون في منطجة هادية مع إطلالة على البحر، أحب يكون فسيح مع حديجة كبيرة وزرع جميل و الغرف تكون مشرجة وبها نوافذ واسعة ومطبخ حديث، أريد مساحة مخصصة للجلوس مع العائلة وكمان زوايا الاسترخاء مع جراءة الكتب، المهم يكون مريح و يعكس طابع العماني الجميل.